Дар нумерология рақами ҳафт рамзи ҷустуҷӯ, таҳқиқ ва маънавист. Ин рақам бо донишу ҳикмат ва меҳнати рӯҳӣ алоқаманд аст. Одамоне, ки рақами асосии онҳо ҳафт аст, одатан шахсони таҳқиқотгар ва фикрӣ ҳастанд. Онҳо мехоҳанд амиқтар дарк кунанд, сабабҳое пайдо кунанд ва ҳақиқати умрро биҷӯянд.